الإحترام والإتنين مهمين في حياتنا، لكن إذا كان لازم نختار فالإحترام ممكن يكون الأهم، لإن الإحترام هو أساس كل شيء، ومن خلاله تكون العلاقات أكثر صحة وصدق، ولما يحترمك الناس، هذا يعني أنهم يقدرونك كشخص، أما الحب فهو شعور جميل، لكن من غير الإحترام ما يقدر يكون دائما ثابت أو صحي، يعني الإحترام يخلق بيئة صحية لل- للحب عشان ينمو ويستمر.